Ny karazana vorogno misy amy firenenana tsy voatanisa vorigno jiaby fa reto ndreky misy vitsivitsy fody, papango, gisy, drakidraky, sogno, ledronga, hitsikitsiky, vorondôlo, zay lo ny azoko tanisaina eto.